Obira mane nako <hesitation> manena nako wa ojomo ne nanga tenaga lebi iofi biar de inomo masomoa lo obira mane kan ma kia ma <hesitation> ma kia iofi ma gizi jadi nako wa ojomuku manege wo puturungu.